Viazinen birria viazi atam khol irafikheni viazi Mal atin orua bhukifthu ishin sagale hindan bathuu laff jal yaani ishin laff kassa ghureni Mal gureni ishin amtan soko dhatotthi dhaaba tiyari jirthethu koll laan iraa fikheni chacharekeseni chireni thadhibinen amo ghughurdhisuma dhaabeni ushumaa ghughurdha sunn akhusun kasnekheni dhabenini ammo dhib yethee ishin mutusia baree mutusia faan dhabethi wonn akhanathan kas dhargeni